Tao zay da tena vola be da lako an zao o!Da tsy ifakahita da tena am gony am gony. <noise> <hesitation> Da nalaiko gnahy da nanamboarako tragno.